Pulpen gena ena ma cara karja gena ngone bisa pake lefo puisi ngone bisa pake lefo ngone na carita toma buku, ngone bisa pake untuk lefo garamoi yang ingin ngone lefo